Li pinni di li pavuni masculi e la cuda sunnu di ‘n blu prufunnu e brillanti, cu tanti macchi a forma di occhi di culuri forti. Quannu lu pavuni masculu voli ntirissari na fimmina, allarga li so longhi pinni di la cuda comu si fussiru ‘n vintagghiu.